היא פאלחקיקה פ אלאח’בר, באלניסבה לאלאח’בר מזיאן לאנסאן יתאבאעהא באש יכון ע עלא באל בשנו וואק’ע فالדוניא. האדו הומה אלמומייזאת דיאלהא, ו לאכן אלע’יוב דיאלהא, בחד אלמראת כתשוף שי אלאח’בר לי מא כתע’ג’בקש, כיד’רכ פ ח’אט’רכ, כתעלב ליק עלא אלבסיכיק דיאלך. לאנסאן יתפרג’ ו ח’אול מא יתעמקש בזאף פ אלאח’בר.